E pae do ventilatô en misse de sbiascio coscì quande gian fòrte fòrte fòrte, crean unna corrente d'äia e coscì o ventilatô o fa fresco.